No, no l'é poscibile, pe-o semlpice fæto che no se peu ëse "sempre" e "mai"; un o l'é onesto, e ghe riësce façile inte çerte çirconstanse, inte de atre, ò quande gh'é di interesci in zeugo, ghe vëgne ben ben ciù diffiçile. Avvardâse, pöi, da-i moralisti, che son i pezo.